अगर में जादुई दुनिया में पहुंच जाता हु तो वहां में कई तरह का जानवर मिलेगा उन जानवरों के बारे में में उनको समझूंगा उनकी भावनाओं को समझूंगा और में उनके साथ रहूंगा। तो मेरे को भी बहुत अनुभव होगा। में उनकी मदद के लिए बहुत कुछ करूंगा देखो। खाने पीने का प्रबंधन भी करूंगा और उको कई तरह की सुविधा भी मिलेंगी। जादुई दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां हम बहुत कुछ सोच सकते है। वहां जानवरों से कई तरह का अनुभव मिलता हैं उनकी आवाज में उनकी बोली में सब कुछ का ज्ञान मिले।